ایی ماشومه جوسر یوساده اله ده چي مېوه اونور څه ور لویږي داخل ته او په داخل کی هغه یوه برخه لري چي د روز په واسطه فشار پري واردیږي او آ په نتیجه کیی مېوه سبزیجات او نور څه په بهرین جوس بدلوي .چي ډیرښه خوند لري نو محتاط اوسه.